تعلم اللغة عشان يكون سهل عليكي لازم تشوفين فيديوهات كثيرة لازم تسمعين كثير، ولازم تتكلمين كثير، أكثر من نظام الكتابة وإنك تجيبين دفتر وتكتبين الكلمات مرة واثنين وثلاثة، إنك تسمعين أسهل وإنك تتكلمين بعد أسهل، وكمان سوي لنفسك زي نظام جوايز يحفزك ويخليكي عندك رغبة في الاستمرار مثلاً هذي الجوايز تكون أماكن تحبين تروحينها أهداف معينة كان ودك تسويها وأجلتيها.